Alaki'l alkhafif haw biʼejibni kateer, hubas shabssalada, haw shabal fawakih al-khudurawaat alla ma qaliye wa wen kula fi, fi ayyi waqit kula tilga ma tingadi, hinne del da hime bas asshaqali al biajibanni kulli waqit ana marak da bashirihan baji bahan albet baqassilan nadifaat kan al qaddet wallal asshet.